To, nɚn yau nɚ keme baa yau nɚ yadda nɚsɚya baa nanɚ shawara na kɚnɚn toni amfani a rayuwa nywànowà ɓaa na nɚn, ham nɚ yausɚ, nɚ sɚ keme shawara baa nanɚsɚ a bɚ ki yi pan tom yaɓba a nayu wawànowà, mee haan ee ngɚ efe a pattààɗiwà maa nɚ, a kura bɚ wina bɚngga kɚ bɚn kêêba. Mee ngɚn kura bɚ winabɚngga ɓɚn kêê ngɚsɚba, mee kɚ ngɚ kwa ngaa sɚk tinima ma siyo, ngɚ tom ma ɗamuwa ra, amma mee ngɚ kurara, ngaa sɚk tinima a sora bɚ ngɚn sɚksɚnsɚk a myawa wààgoɓa a tom yabra pɚ wàn nɚn yau nɚ kemei shawara u ɓnanɚsɚwa, nɚ wɚrsɚwa shawara u ɓaa nanɚsɚsiyo nɚn sɚk tinimo ma siyo ko ka nɗɚ ete nɚn kàà na yara, nɚn kàà nɚ yan baa ngawo naa na shawara so nɚn yau nɚ kemei saase ndɚsɚ sààɗiwa sɚ kura shawara u winaɓɚsawa, mee wineyààge yi yar ngɚ yingɚ na shawara mee tentene. Kaah ma yi ma’àn mee yi tentene mee yab kaan ma yi ma’an yi yab kaah dama yi yau yi ngɚ le a senda u tentena wa ra yin yau yi ngɚ te a senda a yab yab’wara amma wa nɚn yau nɚ ngɚ kemei shawara u pamsɚ mee ngɚ mawà mee winabɚngga ɓɚ keme a sɚk bɚɓa kɚ ngɚ faɗwiiyo to a kura shawara ɓoso. Shawara winawà a sɚk bɚka mana mee ngɚn sɚk bɚka a tɚɚ wina baa kemei awwiya mai bɚ yin sɚksɚba kai gaskiya yin sɚk bɚka yab, mee ngɚn sɚk bɚka yabbɚ ko kamni a kura ma shawara baa na ngɚsɚwa, kama shawara kiyi ta, ki yi ngɚ sɚk bo ki yi ngɚn ti bɚ yabydi a wiiyaa ngani, wàno nɚn yau no ngɚ keme a kura shawara n tiyang wa, a kura shawara u kobaage wa akura u shawara u bonagewa, a kura shawara kɚkaags wa, a kura shawara siraagewa, a kura shawara yaa yi her ngɚsɚya, nge kome sai pangera ngɚ keme sai maagera, ngɚ keme sai eɗaage ra, nɚn yau nɚ ngɚ kemei ko yàmmi mee ki yi ngɚ na shawara, mee bɚ ki yi ngɚn fadwiiyoɓa, A kura shawara ɓoso ngaa sɚk tinima, pɚ mee ngɚ ma’a mee ɚ ngɚ ti fadwiriyowara to a bamɓa kɚ ngaa le shiwarasiyo ɗiira mee ngɚ kura rawa, anna wa nɚn yau nɚ ngɚ kemei a kura shawara winaɓɚnggawa mee ngɚ kura shawara u winsbɚnggawa nɚ, a kura shawara hanto wààgowa, haatowààgo mee ɓɚ na ngɚ shawara a kura ma ngwêê kala finding ngɚ haa nûwà ngaa sengge yaa yi na ngɚsɚ shawaraya, ngɚ haa nûwà ngaa sengge kaah, mee ngɚ kura shawaran kɚ ngɚ ti ngaa fadwiiyo har u tɚngrelisi semrawa, pɚ wà nɚn kemei sɚ kura shawara winaɓɚsawa ma ɓaa ɓɚsan katts bɚsa ɓa, ma yaa yisɚ gwang ma ngiigaya ngɚ keme kɚ ngɚ kad maaga ngɚ kura shawarara etewarawa domin ngiiga ma sents’nga fin manga yi ngɚ ai faɗwiiyowa u kɚ ngaa kaɗaa puttààdiwara, amma nɚn yau nɚ ngɚ kemei a yau nɚ ngɚ kemei a too senda’nga, senda’nga kɚ ngaa too sɚrarau a too u kɚ ngɚn fadwiiyowa mee paage yi na ngɚ shawara sase mee tentence, ngiiga ma kɚ ngɚ na senda ngɚ kemei shawara u eɗa yi mnɚsɚwa yi tentene. Amma mee eɗa mas yi na ngɚ ɓɚ yabba, a kura u yabsiyo ngaa sɚk tinims, ndɚ yana ka ndɚ wa ɓaatɚnwàà a puttààɗiwara, ka nɗɚn yau mee senda u eɗawa, ma u eɗawa ka tom bɚ yabba ndɚ siyo kɚ ngaa bɚdiwa, amma hoo eɗa bɚ yin kan ngasɚɓa yi tentene, kɚ ngɚ kàà ngɚ te u tentenasiyo ngɚ too u yab’wa nga bɚɗɚ, siyo kɚ ngɚn faɗiwa a wiiwààgo a bɚn a bɚn yausɚ, kɚ ngɚ sɚkɓa puttaa diwawa, nɚn yau nɚsɚ kêê kolɓa ma tiya ma yamgegewa ma wina ma sirs ma kaakɚta senda ngɚ kura shawara babwa mee ateyààge yi wo hoo yi kemeri a tom baɓa maa too siyo ngaa sɚk tinima, mee eɗa maa yi wo yi keme a sɚk bɚba maa kiyo ngɚ fadiwiiyo a too siyo domin nɚn kàà nɚ kemei afer pɚraa ɓaa kemei emba sɚ nii ko sɚ kang kangra, mee sɚ kang kangra nɚ kɚ sɚ taa hanɗa kɚnso saa wa tɚ kirra ra, amma, wosɚ woa peɗ ngawa maawà waso ham kang kaugɓa ngɚ tara, ham wawaɓa maa ngɚ tara, tomtomin ngɚ taarau, ti mee fer pɚraaɓan kêêsɚ mee ngo ko ngɚ sɚk bɚsɚɓa ngɚ koara. Ngo ko ngɚ sɚk bɚbo suwa ngɚ kwara ngor au, kɚ ngɚ ti ngɚ kàà ngɚ wa bɚkara, kɚ ngɚ ti ngɚ kaa ngɚ sɚk tinima u kɚ nga fada wiiwàa go wara, wà nɚn yau nɚ ngɚ keme mee ɓaa na ngɚ kan mɚra kunna mee ɓaa na ngɚ shawara a kura shawara winawà nɚn sen tun pɚraahun ɓaa kêê tɚ mei ngo’o ko ngɚ kang kangra mee ko tɚ kang kangrawa tɚ too taa sɚk tinimara, so ko sɚ ma hamda em ba, so ko sɚ ma hanɗa emba ko sɚ ma hanɗa emba kuma tɚ kurara, amma slau ngaa nasowa tɚn sengge yedda ngaa na tɚsɚ shawara pɚraa sɚya tɚ yau tɚ too tas sɚ tinimara yada tɚ yau tɚ too ta sɚk tinima ra ngawa ɚn natɚ biu, ɚn na tɚ ɗurasira, mee miniu tɚ too ta sɚk tinimara, ngawaso nɚn yau nɚ kêê ɗɚm bɚ peesa a wiiyas daniɓa ngawa mee ɓaa na ngɚ shawara a kura mee ɓaa kêê ngɚ mee auwe ngoa makaranta ngo mana, mee ngɚ kêê ngɚ kurara lau wuyowa ɓaa ka kan kanmɚra lau waàɗo ban kan mu êêydàɗe lau wiiyowa ɓaatan kan bɚka mee bah ka ti turanci dààn wààgo kɚ la ngɚ kan biu, kɚ ngɚ kàà ngɚ kêê ngɚ kêê biu, wà nɚn yau nɚ kemei mee winaɓɚngga ɓɚn na ngɚ shawara wuwe a kura ngaa sɚk tinima, tike ngɚ kêê kɚ ngɚ kurawa

A tom ko kari ngɚ kura ngaa sɚk tini ma, mee ngɚ kem ngɚ kura ra wola wii yowa kɚ yi na nɚ shawara, woɗɚ ɓaa wan ɓaa yi na nɚ shawara har nɚ nɚ kura ra nai tɚn kàà tɚ keme woɗa wilson ka yin a tɚ kanmɚra mee ko tɚ baa handawa tɚ kurara, wa a tɚ wosɚ wa hanɗa peɗɚn wà pɚlaara konaa pɚɗɚnwà wà fɚn tee-tee ngawa, wà nɚn nasɚ shawara kɚnwà mee ko kammi mee wineyààge yi kêê ngɚ mee ngɚ tom bɚ ɓara, ngɚ tom ra, mee winyààge yi kêê ngɚ mee ɓaa a tom bɚɓa maa ngɚ tomo ngawa nɚn nasɚ shawara mee winyààgɚ yi na ngɚ shawara a kura har ngawa tasema ɚn tom tɚ ɗiwasira, fer tang-tangwa ɓaa keme so a makaranta tɚ kurara, so’a makaranta tɚ kurara, amma ɚn tom tɚ bɚ ɗu rasiraɓa a wiiyaa tani, ngawa har niina fin maana ɚn ɗanɚ, ngaa kam nɚ too pele. Naa seb êêwàno don mee miniu pɚtha ɓaa kêê ngɚ koa makaranta ngɚ yawaa ngɚ kora, mee ɓaa kêê ngɚ tom maa ngɚ yawaa ngɚ kura har ɚn ɗa ngɚ so wà nɚn yau shawaranke ko mee hana yamni ma yàmmi yi koa makaranta ɗomin yi sɚk tinima u kɚ saa fadwiiyowa, ko yàmni mee ɓaa na shawara a kura mee ɓaa kêê ngɚ mee a koa makaranta ngɚ ko, mee ɓaa kêê ngɚ mee ngo’o yaà ngɚ ko mee ɓaa kêê ngoa kaugra ngɚ ko, mee ɓaa kêê ngɚ mee a tom bɚba maa ngɚ fomo, mee ngɚn tom maaso ki yi ngɚ ti faɗwii yowa a rayuwa wààgowa, so nɚn yau nɚ keme kɚ nɚ le’e ma senɗa mee na ngɚ shawara a kura, mee wine yi kêê ngɚ bɚka a kura ngɚ bisi ra, sɚ too senda sɚra saa sɚk tinima, sɚ too senɗa sɚra saa sɚk tinima sɚ too senɗa sɚra saa sɚk tinima kaah ɓɚngga kɚi kàà yɚ ngɚ weɗa bɚ pamsɚɓa ngɚ sengge domin ngaa sɚk tinima a rayuwa wààgo sokɚnɚ lee marasɚ ɗaa kau maaso.